Mbáá rí ma̱ni̱gu̱ꞌ ma̱ma̱ñuꞌ mbá ríí ginitsu rí naꞌphi̱ míŋuíí gii̱ rí nutháa̱n ñu̱midi̱ꞌ. Aan ñújgáá na̱ni̱gu̱ꞌ aan ma̱ma̱ñuꞌ mani̱ méjúúnꞌ rá, numuu rií mbáá xúú, mbá ñu̱u̱ mbá ñu̱u̱ rí naꞌphu̱ nákhí ne̱ꞌni xa̱bu̱ aan nagu̱ma jma̱a naꞌthá ru̱dúꞌ eyoo ikhúún nagu̱ma jma̱a <hesitation> ramadiꞌ idiramadiꞌ ikhaa ríꞌkhu̱ iguma jma̱a jamí xúwáꞌ mangaa rí nakhóó ríí idiramadiꞌ rígi̱, numuu ríí ndasko̱ꞌ ma̱ndaꞌkhoo rí mi̱tsu jma̱a xuríí yaja nakuáá gati awúún yaja jinu̱ awúún má ñu̱midi̱ꞌ rígi̱. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ máá khúwá má tikhuun tsú naꞌphu aan náa̱ nati awúún, awúún tséxi̱ jma̱a yaꞌduun xe̱di̱, ikhaa ríkhu̱ naꞌphu̱ má xa̱bu̱ nákhí neꞌni rá. Numuu ríí ndo̱o nagúrañajuinꞌ <hesitation> nandoo nagódúu̱n nutsi̱gaa̱le naꞌphi̱, ra̱ꞌkhááꞌ xú mi̱yuxtaaꞌ guma. Ikhaa ngóó rí mani̱gu̱ꞌ ikhúún ma̱ma̱ñuꞌ ma̱ni̱ méjúnꞌ murí xáꞌgaxíyá aan mbáá mbá guma rí naꞌphu̱ xi̱ñáꞌxu̱ wajiúúꞌ.